طبعا يا صديقي، لازم تخصص وقت معين في اليوم للقراءة، مثل قبل النوم أو أثناء التنقل يمكنك أيضا استخدام تطبيقات الكتب الصوتية للاست- للاستمتاع أثناء القيام بأعمال أخرى.